Kareeji ɗi mi hoccata mi dillida, arande kanji woni siinirgel ndiyam, suudu mballa arande First aid box, mi hoccay nanngirgel liƴƴi mi waɗa to booro am, mi hoccay ko mi huɓɓirta hiite mi waɗa to booro am, mi hoccay ñamdu mi waɗa to booro am, ɗii kujeeji ɗi keƴii am, mi hisa weelo, e siya njamu mi jooɗu wo jam.